gott kvöld og velkomin í Kastljós sem betur fer er fátítt að fólk farist í

á Íslandi en sá sorglegi atburður varð í gær að karl og kona fórust í eldsvoða á Selfossi við ræðum við slökkviliðsstjórann í Árnessýslu um málið í kvöld vertu velkominn Pétur takk ykkur grunar að eldurinn hafi

kviknað af mannavöldum hvað rennir stoðum undir þá kenningu já það er kannski erfitt fyrir mig að svara því þar sem okkar hlutverk er í raun að bregðast við og slökkva elda og bjarga því sem bjargað verður en það er hlutverk lögreglunnar að rannsaka og þeir hafa í raun ekki gefið það út enn þá hvað að svara því á þessari stundu já núna kom lögreglan og sjúkrabíll fyrst á vettvang og þá skilst mér eða frásagnir af vettvangi gefa það til kynna að það hafi verið lífsmark með fólkinu á þeim tímapunkti urðuð þið varir við það nei við komum í raun bara rétt í kjölfarið og þau verða vör við hreyfingu á annarri hæð í húsinu við verðum ekki vör við það sem sagt slökkviliðið sjálft engu að síður

síður förum við að vinna strax eftir því að þarna sé lifandi fólk inni og okkar vitneskja á þessum tíma var að það væru einn til tveir inni í húsinu meira vissum við ekki á

þeirri stundu og var erfitt fyrir okkur að fullyrða að það væri meira en ein manneskja inni og hvað er það sem þið gerið þið hafið lýst því að þið hafið reynt að fara

upp á efri hæðina þar sem að af lýsingunni að dæma að fólkið væri hvað mætti ykkur þar í raun þegar við komum á vettvang gríðarlega mikill eldur í húsnæðinu í raun óvenjulega mikill eldur miðað við hversu viðbragðið er hratt og hvaða tími sólarhrings er og fólk auðvitað í nágrenni og annað þannig að yfirleitt koma tilkynningarnar mjög hratt inn en húsið er í raun

þegar við komum þó svo að rúður séu ekki brotnar en þær eru þar inni sést að allt er mettað af svona

kraftmiklum reyk neðri hæðin hins vegar logar öll og það er ein hurð þar sem að okkar

geta sótt inn sem er bara aðalhurðin í rýminu og þar er bara logandi

þannig að það er ekki nokkur leið að senda reykkafara þar inn það

í raun samsvarar því bara að senda þá í opinn dauðann þannig að við þurfum að byrja á því að hefja ytra slökkvistarf við sláum á eldinn utan frá við brjótum rúður þar sem við þurfum að brjóta rúður og sprautum inn með vatni og

við hins vegar sendum strax reykkafara upp stiga á aðra hæð hússins utan frá þar sem við teljum að fólkið sé og hann brýtur þar rúðu til þess að komast inn en á móti honum það er svo mikill þrýstingur inni í rýminu hitinn veldur því mætir honum bara mjög svo öflugur

lit sem þýðir að þetta er kraftmikið

þannig að það og hitinn slíkur að það var ógerningur fyrir hann að fara inn þar já af því að menn spyrja sig sko þarna þið vitið að fólkið er á efri hæðinni menn spyrja sig af hverju fóruð þið ekki bara

inn um gluggann og náðuð í þau já akkúrat

mjög mjög skiljanlegt að fólk spyrji að því en manneskja getur bara ákveðið mikið því líkaminn þolir bara ákveðið mikið við þessar aðstæður sem

inn í þetta rými að þá eru eru aðstæður þannig inni í rýminu að það er bara útilokað að þarna sé einhver lifandi og hann með allan sinn hlífðarbúnað kemst ekki inn sökum hita og þrýstings þannig að

eðlilegt að fólk spyrji sig að þessu en bara eðlisfræði bruna og eðlisfræði varðandi líkama veldur því að það er bara ekki hægt að fara þarna inn þú lýstir því í viðtali í dag að þínir menn hefðu farið inn í húsið og það hefði byrjað að hrynja ofan á þá brak

þeir í mikilli hættu þarna inni já í raun sko mjög fljótlega það tók ekki mjög margar mínútur að slá niður eldinn á neðri hæðinni þannig að við

gætum sent menn inn við reyndar vinnum þetta síðan þannig að við setjum öfluga blásara í bakið á þeim til þess að reyna að gera aðstæður lífvænlegri fyrir

erum við búnir að rjúfa annars staðar til þess að fá reykinn út og reykurinn er náttúrulega óvinurinn okkar í þessu fyrst og fremst en þegar þeir koma inn þá er af því að eldurinn var það mikill og hitinn það mikill að það er byrjað að hrynja úr loftinu á neðri hæðinni og menn áttuðu sig illa á því hvað það væri nákvæmlega það voru sem sagt logandi hlutir að hrynja niður og svona hálfgerð í húsinu líka við áttuðum ekki á því alveg strax hvað það var við héldum jafnvel að gaskútar væru að springa og reykkafarar þeir sáu það strax að það var orðið opið á milli hæða upp sem sagt það sá í gegnum

sem var að hrynja var einangrunarefni íbúðarinnar sem að þetta er gamalt hús og það var einangrað með sagi hvítu plasti og dagblöðum og það var í raun bara að hrynja þarna niður mjög svo eldfim efni já tíminn sem að líður frá því að þið fáið útkallsbeiðnina og svo þangað til að þið komið þarna ég meina það er þegar þið komið á staðinn hvað segir það okkur um bara það að þetta hvernig húsið var varðandi eldvarnir og slíkt já sko maður leiðir

auðvitað hugann að því hvað raunverulega gerðist

eldurinn hafi kraumað inni í lokuðu rými og enginn orðið var við hann og væntanlega þá engir reykskynjarar eða annað slíkt þá í húsnæðinu þannig að húsráðendur verða ekki varir við neitt eða þeir sem

þar af leiðandi ekki varir við neitt vegna þess að það eru engir

sem vara við ég hef ekki fulla vitneskju fyrir þessu því það var það mikið brunnið húsið hvort það voru reykskynjarar eða ekki en það heyrðist ekki í neinum þegar við komum

að það gæti verið að hann hafi kraumað þarna inni það gæti líka verið að hann hafi kviknað á þannig stað að hann hafi verið nálægt mjög eldfimum efnum plast

annars gefið frá sér gas það getur líka verið að hann hafi verið nálægt eldfimum vökva sem

að hröðunin verður svona gríðarleg það er erfitt að segja það með óyggjandi hætti og vonandi mun bara rannsóknin leiða það í ljós já núna eins og fram hefur komið þá þá eru getgátur um það að þetta hafi

mannavöldum hvort það var af gáleysi eða viljaverk eða hvernig sem það er þegar hús er svona mikið brunnið hvernig hvaða ráðstafanir gerðuð þið til þess að tryggja

hvað gerðist já við fórum í raun

það varð ljóst að þarna yrði ekki lífbjörgun að þá fórum við í annan fasa í aðgerðum og fórum í raun í svona hérna þann

fasa að við skyldum vernda rannsóknarhagsmuni það veldur því að við rífum í raun ekki eins mikið í mörgum tilfellum hefðum við hreinlega farið með gröfu og tekið af þakinu til þess að komast í þessi

þetta fóður sem þar er allt saman og koma vatni betur að það gerum við ekki heldur rjúfum ákveðna hluta af þakinu við sprautum inn á ákveðin svæði til þess að kæla þau til þess að vernda það sem við viljum vernda þar inni á því svæði eldurinn virðist hafa kviknað svo lengi sem allt sé ekki brunnið til grunna og það eru ákveðin merki sem verða á veggjum og gólfi og síðan eru tekin sýni og annað hvort að eldfim efni séu þarna önnur þannig að það er hægt að skoða ansi margt í þessu geturðu sagt okkur eitthvað um tengsl fólksins sem var handtekið þarna fyrir utan og þeirra sem létust ég þekki það ekki það sem ég hef heyrt er í raun bara að þetta sé vinafólk en aðrar upplýsingar um það hef ég ekki nei bara svona rétt í lokin ég veit að þið voruð með svokallaðan þú og þínir menn þar sem þið farið yfir þennan atburð eðli málsins samkvæmt þið eruð í því starfi að reyna að bjarga fólki

hvernig hvernig hafa þínir menn tekið þessu já það er náttúrulega fólk sem velst í svona störf eða ákveður að fara í svona störf

þeirra helsta markmið er að hjálpa og bjarga þannig að það getur verið mjög erfitt fyrir fólk sem starfar við þetta að þurfa að bíða að fá þá skipun um að bíða og geta ekki farið inn og það getur auðvitað komið við sálarlífið í fólki okkar fundur hins vegar áðan snerist um það við ræddum málin og hversu ómögulegt það hefði verið að þarna

ég held að allir hafi gengið með þann skilning frá fundinum og þá frið í sínu hjarta og með í raun vel unnin störf var togstreita þarna á vettvangi milli ykkar alls ekki þetta er sko mjög vel þjálfað lið og það má eiginlega sko af myndum

tekið þá má eiginlega líkja þessu við svona þar sem menn standa og bíða eftir sínum fyrirmælum og þeir framkvæma sín verk og koma svo til baka aftur og bíða eftir næsta verki já kærar þakkir fyrir komuna hingað Pétur takk nú skiptum við takt og ræðum um áhrif áfalla í barnæsku á líkamlega heilsu á fullorðinsaldri mark stjórnarformaður miðstöðvar forvarna gegn ofbeldi hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni hann segir að með snemmtækri íhlutun sé hægt að bjarga mannslífum og um leið spara þjóðfélaginu gríðarlegar fjárhæðir við ræddum við

eins og